We ilima badilisha mwendo- mwenendo wa maisha kwai kwai- iningwa ngenu, kwaiywa labda, labda mwendo wo uliinda nawo u vishwa kwajirekebisha we mekolya labda e mnndu alitumia madava a kulefya akaiywa tra madawa ya kulefya ukeeilima jitahid katra ndo haatro weshiinda undung'usha.